اني اذا لقيتهم فجدوا انتباههم <hesitation> بدي نحكي لهم جصة جصيرة تكون في موضوع الدرس بدي احكي لهم نكتة خفيفة مرنة هيكي بنخلي الجو اكتر مرونة <hesitation> ممكن اعطيهم سؤال برضه في موضوع الدرس <hesitation> بحاول اني راجعهم استخدم طريقة تانية في الشرح <hesitation> بستخدم وسيلة اخرى في العرض للموضوع هيكي بيركزوا معي اكتر.